Li piatti tradiziunali chi mi piacissi manciari sempri, tra li primi, sunnu lu cùscusu a la trapanisi cu lu sici di pisci, busati cu lu pestu a la trapinisi pirchì c'è d'alliccarisi li baffi e poi chi sacciu carbunara, matriciana. Mi piaci puru lu bucatinu cu lu pumaroru nicu e tunnu friscu. Nsumma sunnu assai li piatti chi mi piacinu e chi manciassi spissu e chiossai di spissu.